خصك نعرف بلي الكتابة بحالها بحال أي هواية أخرى بحال السباحة بحال أي رياضة، تُكتسب ومكتولدشي معنا، نحاول نكتب أكبر نسبة ممكنة من النصوص ونحاول كذلك نقرا، حيت بالقراءة والمطالعة كنمي مهارة الكتابة ديالي.